I can a giapu <hesitation> ën diverse maniere e al e cum s'a s'parlesu e pensu ch'a cumünichën ën cuesta maniera si